Iwlɔ dʋ ɩvlɔ kelila bɩ kʋ ɩvlɔ kɔmatɛ ɛlʋla afɔnekele yʋnetsʋ nedɩtsʋ ayʋ agbata lamɛ ɩvlɔ abatɛlʋ ɛkʋɛ bʋakʋ ɩvlɔ akɔnakelela wazɔ nʋ ɛlʋ ɛlʋ lakʋ wafɔ nazɔɛ mɛ ɩmatazɔ nididɩ bʋa nimakʋtʋ zɔ tatʋ ɩma sʋɛnʋ ɛkʋɛli nɛmɛ wazɔ nʋ ɩwlɔ ayɛlʋ ayatsɩ ɛdɩya gbate ʋvui nɔ yovone ayɩtsʋ ayʋgbata la afɔnɔtɛ ɛlʋɛ ɩvlɔwanɩ bʋakʋ adʋ ɛmɛ kawʋa talanʋ ʋtsɛ ɩpiʋ <hesitation> ɩkpawlɔ <hesitation> ɩvlɔ wanɩ abʋ kawʋ nɛmɛ ɛdiɛ nakʋtʋ mʋɛ lafa ɛdɩɛ bʋakʋ yaxa ɩwɩli kemaba tʋɛ talanʋ akpalʋ pepenʋ nɔ ɛdiɛ afɔ wafɔ nazɔɛ netenʋ. <laughs>